Gny karazan'akora vita amy gny lamba da misy: coton, misy gny chiffons, de ino koa, misy gny la soie. Angamba ankoatsin'izay tsy mahita koa aloha zaho.